Ny fahaizako ny fiasan'ny tourna vicekoa zany da izao, misy karazany maro ny tourne visy sa mandeha arakarakin'ny visy hesory na ny visy hapetaky, misy zao ny tourne visy plat da misy avao koa ny tourne visy sparkere aa, da misy avao koa to-tourne visy famahana ohatsy clé de dix; clé de traise, clé de quatorse, quinze zay zany ro tsraiko zay hoe mandeha arakaraky ny halebeny.